Chi ka saati in ichi te ka jikati te ka ntukuti in yuku ka jiniti ja keeti tu tu ka yee ntevati na yuku kuu.